Misy karazny maro gny kiraro. Eo gny kiraro mifakotsy davy da fermé tanteraky gny tombonao. Igny nofa mandeha miasa tegna, na mandeha manao voyage, ah amy gn'avion zay na mandeha mivavaky vo magnisy kiraro. Misy koa gny kapiaky. Ah kapiaky nofa tegna mandeha mijotso, mandeha amy wc ohatsy, ivelany agny na antragno, na mandeha andriaky vo magnisy anazy. Misy koa gny kitô. Indrindra tegna mandeha amy toera mafana regny nefa tsy te hagnisy kapiaky mba tsy hanahira tsy tsy ho hanina tsy ho voana tsilo na raha maragnitsy manao anizay da kitô gny sikina amy ze fotoana zay, nofa manao mission ambany vohitsy.